Ñy asany ñy <shushes> masiny fivarota: -Fampilira drala no fandoava ñy karatsy <shushes> angalà drala ;manahaky anizay ñy fifilian-teña ñy vokatsy tean-teña ho vily aminy varotsy iñy eo ;fampilira ko'eñe no fampiboaha drala <shushes> ;manahaky anizay koa ñy fandefasan-teña ñy vokatsy ho vilin'olo oñy.